Ia i bafla bafla amin'y io kôfa izy magnaboaka feo regny regny bôka ampli agnarangny regny aminay agny zalah regny zany agnatinzio aka misy karazagna andremby ngeda tsy ôhatra regny be fampiasantsika amban'ny regny andrembian'ny radio regny edy e fa tegna ngeda ninazy mahatonga feonazy io maresaka tegna maresaka aby regny, de kôfa hagnagno raha magneno hagnano raha maresaka io, kôfa misy haravoàgna raha io, kôfa misy tsaboraha raha io ampiasainy zany raha regny satria mafatambana, afaka hitandresagna lamozika mampandihy ologno anaovana tsimandrimandry.